Miɗo waawi am, miɗo waawi no yahii sabu mi arɗo yimɓe, miɗo waɗi no jam, kayna mo miɗo yiɗi, ko teddy bear ndiyam — mo ɓuri yahde, mo ɗaɓɓude ɗam e ndiyam e ndeen jam.